أنا نبغي نـ نقعد على الفوتاي بصح ما نـ نقعدش <hesitation> عادي كيما نـ نبرك هاكا على الكرسي نقعد متربعة على الـ الفوتاي نحس روحي آلاز هاكاك. خير ما نـ نقعد في الـ لرض لاخطش نحسها شويا قاصحة و لا نقعد في كرسي <hesitation> نحسه ماهوش مريح بزاف.